maal laaf bonaa ,laff bon gudioa deek anan yedeen kubed woan shaan taan fudedbisaanii sagalee baada worran kiyy badaa taa sadesitinen horri kiyyan godanaa, malaan ach <hesitation> goo woandudu hinkabaa, sagalee tii nyadee bisaan dugee.